أول وظيفة لي كانت كموظف استقبال في فندق، كنت مسؤولًا عن استقبال النزلاء ،وتقديم المعلومات، استمتعت بها كثيرًا لأنها اعطتني الفرصة للتفاعل مع الاشخاص من مختلف الثقافات وكنت أحب سماع قصصهم ،وتجاربهم ،وهذا ساعدني على تحسين مهاراتي في -ال- الإتصال والتواصل.